Kande apa biasa dikande <hesitation> bahana to anu kaluku. Biasa to apa bole sana <hesitation> santang santang biasa tu dipasigaru utan biasa digaraga ane biasa proses pembuatanna to menggunakan kelapa ke biasa manasuki <hesitation> yutan biasa diparukan tu santan geotan. Biasa duka di <hesitation> pasigaru <hesitation> utancenga. <hesitation> nasi keutan biasa tu kelapa di di garagai dikaluku biasa ke jeu acara acara biasa acara keluarga raka hakeka raka, matama wan wanua biasa santan di perasakan kaluku biasa dipake ke nasu keutan atau, atau raka beppa raka dipugau biasa besertanganu to asenna na santan kelapa. Biasa raka benheki apa garaga ki apa lae sengalanne kalupai <noise> <hesitation> iya tu ina beppa biasa digaraga kande, kande <hesitation> yato kelapa simbole ya itu kelapa dikarrik mane iyatu waena kaluku dipattama jo gelas mane di karri tu isin anto <hesitation> kaluku patan di gelas mane ki gula mera mani di garung to mikande biasa berdasarkan kaluku to di garaga.